Yeah for our area people na really familiar with ley freezing things so in ley in ley community you will find people when they get la meat ley can fix <hesitation> small round something either with mud or like when you stand and we call it dryer so la dryer ley can put the meat on it and look for wood and put it in a proper way under the dryer and they light fire then gonna dry ley mean perfect and when la meat dry good you can even keep it for one to two month nothing gonna happen to it.